په مایکرویف کې داسې خواړه پخول څې هغه منجمد وي <hesitation> د هغه پلاستیک یا هر هغه څه کې چې پوښل سوي هغه لیري سي او په یو ظرف یا لوښي کې کیښودل سي، د مایکروويف درجه باید عیار سي، او سر یې بند کړل سي، د پنځو تر لسو دقو پورې کېښودل سي؛ ترڅو خوړلو ته اماده سي.